لعبة اللودو نحب نلعب لعبة اللودو مع اصحابي لان اللعبة هي جميلة على التلفون كانت لعبة جميلة هي لعبة اللودو نلعبوها احنا وصحابي وانا ديما نغلبهم لان انا اكتر واحد يعرف يلعبها مع ان هما يلعبو فيها ديما لكن ما- ما اتقنوهاش يعني على خاطر انا هو اللي نعرف نلعبها او نفوز عليها او نربحهم ديما